Ku tahat veitü rahagaq hää kvaliteedigaq süüki tetäq, sis um kõgõ parõmb tetäq värskit süüki. Värskist aiaviläst näütüses. Tuu ei olõq väega kallis.